أعتقد أنني أمشي حوالي خمسة آلاف إلى عشر تلاف خطوة يوميًا، في المتوسط عادة سبعة آلاف خطوة يوميًا، وفي الأسبوع تتراوح من <hesitation> من واحد وخمسون إلى اتنين وخمسون ألف خطوة في الأسبوع، يمكن أن تزيد أو تقل قليلًا حسب الروتين اليومي.